Huakaʻi pinepine ʻoukou ʻeā? Pehea ka pinepine o kā ʻoukou hele ʻana Ā…pehea ka pīpiʻi? Ua ʻike wau i kā ʻoukou huakaʻi ʻana i ʻEulopa, i Helene a i ko Pelekania no laila, ʻo wai ʻoe e uku nei? A pehea ka pīpiʻi?